Ny fikikisa fromage maro ny fikikisa fromage ee! atsoa hoe gratoir aa alaianao fromage bevata igny ohatsy hoe zato grama! Aaianao amizay tsaraiko anao hoe gratoirzao gnanarany la kikisanao ny fromage la haky la mahazo potopotoky fromage maro hanao.